ס'איז געווען א מענטש וואס האט אויס געפינען וויאזוי צו קאמיוניקירן מיט עיליענס. און, ער האט גערעדט מיט זיי א גאנצן טאג. ער האט געוואקט און גאס און גערעדט, און גערעדט מיט די עיליענס. מ'האט אים גענומען צו דאקטוירים. און צו אלע מינע פסיכאלאגן. אבער די מענטש האט גע אלטן און איין קאמיוניקירן. ער איז אפילו געגאנגען, ארויס געגאנגען און רעסטאראנטן עסן מיט די עיליענס. ער איז געזיצן א קראס א ליידיגע מענטש. ער האט באשטעלט פאר די עיליען עסן. און ער האט געגעסן און ער האט גערעדט מיט זיי. און די מענטש איז אוועק פון די וועלט און מ'האט נאך אלץ נישט געלייזט די מיסטעריע וואס איז געווען מיט אים. אבער די פסיכאלאגן און טעראפיסטן ווייסן נאך אלץ נישט וואס איז האט פאסירט מיט אים.